اه لعبتي المفضلة أولا أكتر لعبة يعني نحب نلعبها اللي هي لعبة هسا هاي كيفاه تحليل يعني فكري عميق وكل خطوة في اللعبة هادي، اه فيها تحدي عقلي يعني اه مش لعبة من السهل إنها شخص يلعبها، بدي يعني شخص ذكي إذا حد ما.